أنا كتعجبني مدينة الصويرة، وعلى ود هاد الشي، الدار دالأحلام ديالي خاصها تكون فيها، و تكون كطل على البحر، حيت الجو ديال البحر كعطي واحد الإحساس بالراحة و الوهدوء. والبحورة ديال الصويرة معروفين <hesitation> بالهدوء ديالهم و بالجمال ديالهم، وأنا كعجبني هاد الجو و كنستمتع بيه.